Allor, eh dint 'o tiemp libero mio mi piacess fa tanti cos. <hesitation> T' pozz dicere ca m' piace e ji 'a fa 'na bella camminata apper, cu 'e cuffie dint 'e recchie, sola, vicino 'o mar. È 'a cos ca m'arrecrea di più e oppure nun 'o sacc m' piacess imparà 'a fa nuove cos, com che ne sacc, inizià 'a imparà a cucinà cose nov, a praticà hobby nuov. <hesitation> Sicurament n'ata cos ca <hesitation> m' piacesse 'e chiù 'e fa è, <hesitation> proprj in assoluto proprj è passà 'o tiemp cu 'e cumpagn meje. Mi piace a ji 'o bar a fa 'nu bell aperitiv cu tutt quant insieme. Dicimm ca so chesteccà e cos ca chiù m' piaceno dint 'o tiemp libero mio.